Aloa, de cacciavie mi no son tanto esperto. Gh'é i cacciavie à stella e, penso, i cacciavie à ponta. E <hesitation> o fæto de deuviâ l'un ò l'atro o depende da-a qualitæ da via che ti veu-che ti veu inviâ.